Ragnheiður Gröndal gaf nýverið út plötuna þar sem hún blandar saman öllu því sem henni þykir best og lætur jafnframt til sín taka sem textasmiður

þetta er plata sem mætti lýsa sem einhvers konar og heimstónlist líka en hún er öll tekin upp í London

nýtt fyrir mig

með írskum upptökustjóra vinnur mikið með tónlistarmenn sem eru svolítið spilaðir á b b c sjötta þetta

þessi bræðingur sem þú nefnir

Ragnheiðar Gröndal stefnan var einhver einhver krítík um hana

á íslensku eins og þú nefnir hvaðan koma textarnir á henni þeir eru flestir eftir mig nema eitt gamalt ljóð eða

forföður minn Benedikt Gröndal ég að finna skáldkonuna í mér ég er á langri og hægri siglingu

ég er alltaf að finna mig upp á nýtt mér fannst

mína rödd í textunum hvaðan er titillinn kominn

Kristjana Stefánsdóttir sem er góð vinkona mín tónlistarkona við erum miklir sálufélagar og

um að ná tengingu við þitt þriggja ára sjálf það er ekki búið að menga það með neinum óþarfa eða

skilyrðingum þannig skildi ég það þetta var bók sem gekk í leikhúsinu þannig að ég hafði þetta í fleirtölu

í okkur Gumma manninn minn Guðmund Pétursson

að ég held að þessi plata hefði aldrei klárast ef það hefði ekki verið fyrir hann ég get svolítið fiðrildi

þegar þetta er komið áttatíu og fimm prósent í land langar mig bara að henda þessu Gummi mikla langtímasýn þetta er svo mikið okkar muntu fylgja plötunni

eftir með tónleikahaldi

á ferð og flugi um landið í sumar

opnuð í Listasafninu á Akureyri á dögunum sýningin er hluti af Lettlands og verkin koma öll úr safneign lettneska

baltnesku löndunum sem býr hér og virkilega ástæða til þess að kynna

vilja leggja áherslu á samtalið í víðri merkingu og titillinn talaðu við mig vísar til þess

til að tala

við þurfum að gefa þeim svolítinn tíma og hugsa um verk á þann hátt að verk er ekki dauður hlutur heldur

í sýningarrýminu og með því að sýna verk með öðrum verkum að þá verður til samtal

mörg þessi verk eru af sögulegum og pólitískum toga þau segja mikla sögu

sögu síðustu aldar hvað var að gerast í lok síðustu aldar

að velta fyrir okkur núna við sjáum kannski ekki

oft verk eftir lettneska listamenn á nei ég held að almennt séð breitt úrval af erlendri myndlist á Íslandi